Hevitry areky zen̈y io zen̈y mampatsiahy tamin'ny za mbola tseky. Ia, raha hitako an̈atiny izô zen̈y, alibômy ny nakà taminy andra ny zen̈y. Avy bô, sôma fôtiny zen̈y mbola misy sôma nakà ô, abaka iô amy izay <hesitation> zen̈y e, ia, raha jiàby nivolan̈iko izen̈y.